Buéno̱, <hesitation> rí ikhúún rí <hesitation> na̱thu̱u̱n tsú aꞌdióꞌ, <hesitation> dxámá jún. Mbayaxu̱u̱ mbáá a̱ꞌgu̱ tsú jaꞌnii rí mbayáa̱ rá mí. Tsú jaꞌnii rí ma̱ꞌñuu̱ péñú rá. Jngáa̱ xúꞌkhui̱ má ikhaa̱, rí náá rí khaꞌyoo ma̱ꞌnii̱ mambáyúu̱ a̱ꞌgu̱ tsúꞌkhui̱ mangaa. Jngáa̱ xúꞌkhui̱ má rí mbáá a̱ꞌgu̱ tsú nañajunꞌ, jngáa̱ xúꞌkhui̱ má ikhaa̱ khaꞌyoo rí mañajuinꞌ numuu rí xúꞌkhui̱ ma̱goo ma̱xtáa̱ rá mí. Ma̱goo ma̱gi̱ꞌdaa̱ a̱ꞌdiuu̱. Jngáa̱ xúꞌkhui̱ má dxáꞌgú mangaa rá mú rí <hesitation> naxkhamaa̱ mbáá dxámá mangaa̱ rá rí mbayáa̱, khaꞌyoo mbayaxu̱u̱ dxámá tsúꞌkhui̱ ú mu rí mbáá xa̱bu̱ tsú tsíꞌŋa̱a̱ iyaꞌ rá, mbáá xa̱bu̱ tsú nani̱gu̱u̱ꞌ mañajunꞌ, jngáa̱ xúꞌkhui̱ má ikhaa̱ rí mambáyúu̱ xa̱bu̱ tsúꞌkhui̱ rá mí, rí mañajuinꞌ jmaa̱ mbóó, numuu rí xúꞌkhui̱ ágoo ma̱khu̱wé ikhii̱n rí méjánꞌ, ma̱goo muri̱ye̱ꞌ méjánꞌ ñajunꞌ rí nandúu̱n muñajuinꞌ rá. Jngáa̱ ikhaa ríꞌkhui̱ <hesitation> xpa̱ríguu tsú dxáꞌgú mbayaxu̱u̱ wénú xa̱bu̱ tsúꞌkhui̱ mú tsíꞌŋa̱a̱ iyaꞌ.